أول إشي أقوم بغسل الفواكه <hesitation> جيدًا وأقوم بتقطيع التفاح والموز والبرتقال والفراولة إلى قطع صغيرة ثم أضعها في وعاء كبير وأضيف العصير، يمكن إضافة عصير ليمون <hesitation> لمنع تحول لون التفاح والموز، ثم اقوم بوضع معلقة صغيرة من العسل أو السكر حسب الذوق بعدين تقدم السلطة في أكواب او أطباق صغيرة.